Hal yang biasa au taon selama mamasok ndia nanoka atau fai libur ndia nonoka te au nai uma terus au sungu au u'a, pokoknya au ta kalalua londiak karna nanti masok kampus sone au bisa kalua tapi kalo libur atau Wiken londiak sone au ta kalua au lebih menikmati nai uma.